Eplahe ehamemaŋ nisenegal, amooġo úlu úlu moo aḃosenimomi aa monimaŋe. Moini si túĵur kiġarosu sua emafe bakara; paske móo mórimo, íi elomo. Síi śéḃuźen, níġulihe. Mee kamieŋa kukoruhemaŋ. Ámili tíri epla śieb éśieḃuźie níḃe, ómu náli ġarosu, íi boo karosuġo eñaley sua emafe sua etoźay, soini iplai, ni seneġal, ósuhi iplai ehamemaŋ, súrtu íi diale, íi nidi kazama dae. Múdialui íi ehaŋemaŋ, paske íi moeḃosenimo, íi mebinimo, íi moeore, kaɭo amooġo óḃehe tíri si íi nélialehe tími ézomi. Źipuo źiɭemi, źipuo źiñumi afiami źiġulu eglas. Móo ii mehaŋemaŋ nédundai, móo ehaŋemaŋ. <discussion>